Gne <hesitation> fomba fiasagne pensily hazo zashy da akoa gne peny avao koa izy agnorata avao koa izy, f'izy ny maha samihafa anazy gne <hesitation> pensily hazo vita amigne hazo izy, da misy raha lavalava zay avao koa izy, da misy olikiny kidikidy avao koa agnatiny ao, de igny hay rangity izy lafa zey sy mampitovy anazy ndroy, ny <hesitation> pegniny sy haignao rangity, fa ny pensily hazo lafa lany igny raha mizoso olikiny amigny io de misy raha fandrangitagna anazy zey, da rangitignao izy lafa lany gn'anatiny ao.